أحلى شيء لما أقوم من النوم أفظل شي أسوي إني أول شيء أصلي، وبعدين أتل القرآن، وبعدين أتريق، وبعدين أروح آخذ شور ماي بارد، وبعدين أسوي تمارين رياظية، وبعدين أبدأ أذاكر، أو إني أسوي شي مفيد يملى وقت فراغي.